ଭାଈ ଦିଦୀ କ୍ରିପା କରୀ ସବ୍ଦୋ ଟିକେ କାମ କରଂତୁ ରାତୀ ବହୁତ ହୋଈ। ଗଳାନୀ ଏବଂଗ ଆମେ <hesitation> ଗୁମନ୍ତୀ ପଡୀଛୁ କିମବା ମୁ। ଜନେ ଜୀ ଆପନ ମାନେ ମଜା କରୁଛଂତୀ କିଂଦୁ କ୍ରିପା କରୀ ଟିକେ ସବ୍ଦୋ। କାମ କରଂତୁ ରାତୀ ହୋଈ ଗଳା ଏବଂଗ ଆମେ ଇତ୍ତିକୀ ଗୁମାଈ ପାରୁ ନହୂଂ। ମାନନେ ଅବ ଆପନ ମାନେ ଟିକେ ସାଂତୋ ହୋଈ ପାରୀବେ କି ଆମେ। <hesitation> ଗୁମନ୍ତୀ ଅଚ୍ଛୁ ଏବଂଗ ହାଜୀ ଜନ୍ନୀ ଦିନୋ। <hesitation> ଦୁଖୋ ଭରା ଥିଲା କିମବା ବାଈ କ୍ରିପା କରୀ। ଟିକେ ସବ୍ଦୋ କାମ କରଂତୁ ରାତୀ ଇତ୍ତେ। <hesitation> ତେରୀ ହୋଈ ଗଳାନୀ ଜେ ଗଳୀ ମଧ୍ଯୋଂ ନିଦୋ ହୋଈଚ।